L’ogghi vigitali sunnu ricavati pi sprimuta o estratti di li frutti o di li semi di tanti pianti. La fonti principali di ogghi vigitali veni da li semi, ma taluni venunu di la purpa di li frutti comu l’ogghiu di palma e chiddu d’aliva. Poi ci sunnu l’ogghi di semi di linu, di coccu, di girasuli e di sesamu.